Ihó nani'o ni ndeen uñu nindí, ují nonrada tedii kó, yejun completo va'a hora kuu ndén kayee una hora kayee kuu ndén ihá yee aján ha ngun kada daño nanguí.